لا لوكان غير جيت نتحكم في الأحلام تاعي على نتحكم في أحلام تع لوخرين، أنا راني المعنيه الوحيده هنايا، إذا معندي مندير ب- بلوخرين، يقدرو يديرو واش يحبو.